Zareo Iran ndraiky bagali zany aliment de basendreo, zany zany hitanao anatin'ny zaka zany: tsaramaso asiana atody, asiana legioma, zany mandrafitra ny hoe manatambatra anazy. Bakeo koa kebab, kebab zany leroa <hesitation> hitanao hena atono reny karaha amin'ny antsika aty reny foana raha hohanindreo any.